كنفضل نعيش فسفينة فالفضاء باش نكتاشف العالم اخور كيفاش داير وغادي نجرب واحد تجربة مميزة مغايرة تماما على الحياة اللي <hesitation> عايشين دبا فالارض اما فالفضاء فغادي تكون واحد الحياة خرى واحد المغامرات خرين غتكون واحد الحياة مميزة و فريدة و مختلفة بزاف